Toh tira no aran n'ay hã hawyaŋ wane matekaŋ a hinfaano go da a ga ba. Sohõ ba ni koy cawyaŋ no din koy aran koy gwaro i ga ci araŋ se a boŋ no araŋ ga hantum. Haikulu kaŋ i ci araŋ se da araŋ koy makaranta do inga no i ga ci araŋ se araŋ ma hantum a boŋ da ni ka fu ni mo ma hantum ka ci haikulu kaŋ i nin cawandi ni di ni ga diya ni ma hantum a boŋ din ka fu inga no ni ga tey. Suba way din tun kay din koy i nin hã; hay, ifo no i ci aran se hana filana? Iŋga no ni ga guna mane toh ay hana filana haŋkaŋ i ci ay se ne, haŋkaŋ i ci ay se ne, haŋkaŋ i ci ay se ne. Ni na hantum, ni na za ni boŋo ra, ni di din koy manci ni kay di nin hã manci kala da ni kay kane hã mey ay wo man bay haŋkaŋ i n'ay hã. Toh ni di a muraadey a ga ba, hunkuna nda suba ni go ga ton-ton no a muraadey a ga. Toh din ga hantumo tey kala ni ma toh da ni na to ni ga hini ka barmay ka day afo, muraado ni go ga tey day moso-moso. Barfoyaŋ kala da i na margu folo no i gan margu a dumo ni diya a muraado kaŋ i ga tey da a ga baa gumo. Matekaŋ ni ga tey da ni hinfaano tey ka ŋwa, ni ga tey moso-moso kala ni ma du beeray kaŋ ni za a ga.